E magne- magnino moa zany mbola agnotanianao? Efa nizaka taminao zaho hoe efa impiry zaho nizaka taminao hoe aha, io any, io any andrô, nde hagnano raha izay hampavignitra anahy foana karaha io amy manaraka refa sy matoky olona de aza magnontany fa halako si raha karaha an'zany a, mandreraka raha.